أول شي لازم أعد خطة محكمة وأجمع المعلومات عن المنظمة، أختار هوية جديدة وأتصرف كأني واحد منهم، بعدين أراقب تحركاتهم وأجمع الأدلة عن نشاطاتهم الإجرامية، أتواصل مع فريقي بسرية وأستخدم تقنيات حديثة عشان أضمن سلامتي، مهمتي أكون حذر وأتفادى أي شكوك عشان أنجح في مس- مهمتي وأساعد في القبض عليهم دون ما أتعرض لخطر.